Erta turishni afzal ko'rgan bo'lardim, chunki erta turish insonni sog'ligiga juda foydali va kun davomida tetik yurishiga <hesitation> imkoniyat beradi. Agar kech tursak, boshimiz og'rib, g'ovlab kuni bilan o'zimizni yomon his qilib yurishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun erta turgan ma'qul.